ییٚلہِ زَن پوٗرٕ پٲٹھۍ خۄد کفیل آسُن چھُ واریاہ مشکل، مگر قریب یُن تہٕ بیرونی نظامَن پٮ۪ٹھ انحصار کم کرُن چھُ مُمکِن۔ انسان چِھ سمأجی مخلوق یم دیمن ہنٛد علم تہٕ مہارتن سۭتۍ چِھ فأئدٕ تُلان، تہٕ امہٕ کتھہٕ ہنٛد امکان چُھ نہٕ کہ کنہہ تہٕ ہیکہٕ پانہٕ ہر کنٛہہ کٔرتھ۔